Pastaaji kan e ɗon ɗuuɗɗi e woodi makaroni e woodi spaghetti e woodi juɗɗi e woodi damudi, ta jonngai kebaa liƴƴi ma e kusel ala ɗun sae to ɗum fati to ɗum fati sae ngaɗa spaghetti ma to nder keɗo ɗa ɗum ɗum ɓen da njippina ñaama.